﻿Oimeyave jare aikua mbaenunga aplicacion se telefonope sea ambogueyi, jare se aipotaavayae <hesitation> ngara sekirei aiporu jokua, porque mbaeti aikua mbae jekopegua, jare aikuayave mbaenungako jokua aplikacionva, jaema se sepuereta ayapova jaeko, jokua sepuereta amboai, ani amoelimina, porque se aikua, jare aikuavi se, kjokua aplikacion amonecesitava, jaema jokua jekopegua mbaetita anoi se telefonope